بعد عشر سنين نتمنى نكون حققت أهدافي الشخصيه و المهنيه، نحب نكون في وضع مستقر سواء في شغلي و لا في حياتي الخاصه، نتمنى أني نكون سافرت و جربت تجارب جديده و عشت لحظات جميله مع عايلتي و أصدقائي، أكيد نحب نطور من نفسي أكثر و نتعلم حاجات جديدة و نساهم في المجتمع بطريقه إيجابيه.